इतिहास भी, हाँ स्वीडन को इतिहास भी गणो रोचक रयो। प्रापाचिन समय में कई वाइकिंग सभ्यताओं को हिस्सा रहयो। जहां का लोग समुद्री यात्रा करी के यूरोप और बाकी देशों में व्यापार कर और आक्रमण करता था। मध्यकाल में स्वीडन कालमार में <hesitation> यूनियन को हिस्सों रहे था। जिमां डेन्मार्क, <hesitation> नार्वे और स्वीडन <hesitation> शामिल था। पण पंद्रह सौ तहविस में गुशस्वाल, वास स्वीडन न आजाद करायों और आधुनिक स्वीडन <hesitation> आधुनिक स्वीडन की स्थापना की गई।